जन कबूतर होएगी पीजन होएगी बाघ होएगी और गोरैया होएगी जु हमरा गांव म देखण कु मिल्दु छ और यू होएगी पीकाॅक होएगी जै थैं हम मोर भी कंहदा छना और हमिंग बर्ड होएगी और हमिंग बर्ड होएगी और कोयल होएगी।